हम्मर घरमे हमरे बहुत मेलके फर्निचरके उपयोग करति । फरर्निचर उपयोग हम्मर घर, आफिस, दुकान, स्कुलमे फेक करति । यि फर्निचरके कुछ नाउँ यि मेलके आहें कुर्सी, टेबुल, मेच, सोफा, बेड, खटिया, पटुलि, पिंडका, दराज, स्टुल, र्‌याक, डेस्क, बेन्च काउन्टर, डाइनिङ्ग टेवल, डाइनिङ्ग कुर्सी, बगिया कुर्सी, पार्टी मिटिङ्ग, कुर्सी, टेबल, किचन दराज, चौकि, बिलना आदि हैं । एन उपयोग करके हमरे हम्मर जिवन ओहके घरायसी जिवन उपयोगी बनैति आउर हम्मर जिवन थोडा मजा ति फेर <noise> कटेक सहयोग फेर हुइता ।